kɨ ǝ pǝ fɨ a taarɨ keeri wǝ amaa kɨ ǝ pǝ fɨ eyeemi wǝǝ ǝ lǝ́ǝ fɨ wɨŋ wɛɛkpǝ sa amaa gakǝ sa amaa keeriurɛ wǝǝ ǝ lǝ́ǝ fɨ eke kpii rɨ kɔŋzielatɛrɩ ko wǝ oturu wǝ lɨŋ pɨlɨ